Pìe la früta ch'a t'pias, cuaidüne deve pelele, cuaidüne al e pa necesari peleie, i faze a toch, t'ie büte ën ün frullatore, pöi tache ël marchingegno e früle tüt e faze, pöi se völe ti agiunte pöi të slunghe pöi cun ën po d'acua e l'astu gia ël succo praticament ël frappé fait